أعتجد لو كان بدى أكون حشرة ليوم واحد كنت بختار أكون نحلة، النحلة على جد ما هى ضغييرة حياتها مليانة نشاط وأهمية، أولا أجدر أعيش وسط مجتمع منظم، كل نحلة لها دور محدد، وتشتغل مع الباجى بتناغم، هذا الشيء بيخلينى أحس بالجيمة، ثانياً النحلة تنتجل من زهرة لزهرة تشوف ألوان الطبيعة وتجمع الرحيج اللى يتحول لعسل.